Dunsesi ti tu tara ni dikɛ pa'asɛ tu yɛa puusin bisera ba ti la ŋwɔna la ba pa'asɛ la buuri la puan la mam ka tabelɛ tara ayima Mam ka tabelɛ loe Magesi wuu sakua bii baa ŋwana. mam ka tabelɛ loe sakua la baa.